اجازتي المفضلي عندي هي عيد ميلادي ، احب احتفل بهذا اليوم لأن يكون يوم مميز بالنسبة لي لأن يكونون أهلي واصدقائي موجودين معاي ، يجيبولي كيكاي حلوي مثلم ، وما ينسوني من الهدايا الجميلي ، ويكونون الكل مجمعين حتى يسعدوني بهذا اليوم ، ونأخذ صور حتى تضل ذكرى حلوي.